Gny fahaizako loko loko maitso zao de hoe loko maitso zany hoe karazan'ny hoe mariky ny <hesitation> fanantenana fahaizako azy, de gny raha avy an-tsaiko voalohany zany de hoe maitso ny tontolo iaina, zay zao ny fahaizako azy.